खेतु अमे असोल् ते पेप बोले को बो परो, अरो हेतु अक्रिति बोहुत् लम्ब होइ, अरो रद फएश्थके। फएश्थके कर्ने द अक्रितु को फुनिअ होइ। ऐकर्ने द मनि पेप निस् नक्रोतिव् दुपोत् लोइ, अरो हेतु कि होइ, मुकोत् लोइ। अरो दुकोन् हतेरे तोस्त सपि तके, हे सबि गित मिल बो लगि। मिलले अपुनर् जितु मुखर् हव दके, हे हव तु फित्व लग थेलि दिय होइ। थेलि दिय विसोत् हे हव तु बित्व तके, अरो हित् हव तु फुत गित जितु थके। अरो अन्गुलि दि हि गित हव तु बन्ध होइ रके। थलि विसोत् हे अन्गुलि हव गित जितु मिल बो अपुनि, एत एरि दिले एत रकेले, एत एरि दिले एत रकेले। तेनेगे कुरित् हव तु वेदि एत मुसिच् बोनो बो परि। हेतु निजोर् केबसुति तके। अरो खेतु हि खुर्तु हि अमे इमन् धुनिअ लगे, ज्य अमे खुनि ले खुनि बो मन्जरे कि बो। तन् खेत् हव तु परि इमन् धुनिअ खुर्त् होइ बोले, कुनु न जाने। अरो जुने बोज बोजाने, हि धुनिअ हे के बोज बोजाने। कन्द अक्रितुति धुनिअ, अरो बोज ले केमन् धुनिअ लगे, अपुनगर को बोनो अरि। कुरिगे तरे अक्रितुति जिनि कोइ हुन्दर्ज, बोज हुन्दर्ज तके। अरो तन खुर्तु बोज् हुमल् तके, खुनि फर्ले लगे।